Maromaro zany ñy karazany dinôzôro: -Misy ñ'atao hoe:" tiranôzôrus" zao dinôzôro malaz'eo. -Misy koa ñ'atao hoe:"tiriseratôke". -Misy ñ'atao hoe:" stegôzôrisy", idinezôro mihina akata. <shushes> -Misy koa ñ'atao hoe :"velosiratôro "dinôzôro kelikel'io fe mahery.